Madëjt's dun yajën may je'e kaptë may je'e jue dun yaj nëkapxyë yë a'ax dun myëdyakpë tamës xi'i yë, yë a'ax dun nyënëmbyë zapoteco, yë mixteco, yë, yë amuru'ux, yë este, yë amaxa'an, tët's je'e ayu'uk, may ja'a yë pero kapës këxë tëm nyëjuëy, yë yëch dun nëjuëb madyë jedun wi'indum ako'on, mëdyët's a'ax dun ji'im myëdyakpë.